<hesitation> Gny fehez- biby minan-dregny 'zany de ataontsika holatsy fotsy 'regny <hesitation> 'zay fihanin'olo 'zay, maro matsiro, matavy. Presque moa 'zany agnatin'ny hazo misy an'iregny. Mihina 'zany izy amin'iregny mba ha- ahazo tsiron'aina sy hangezanam-batana.